بنصحه إنه يسوي مزيج بين يعني تمارين الكارديو وإنه يشيل أث أثقال يعني بس طبعاً بشكل تدريجي وطبعاً بجول له يتابع مع كوتش، هو يكون يفهم أكثر، يتابعه، يجول له وش يسوي يعني، هذي أفضل نصيحة، يتابع مع كوتش، والكوتش هو يخبره وش يسوي.